لو كان بإمكاني أني نشهد أي حدث في التاريخ كنت راح نختار <hesitation> وقت نزول الإسلام على الرسول عليه الصلاة و السلام باش نشوف كيفاش إنتشرت الدعوه الإسلاميه و كيفاش تقبل الناس فكرة الإسلام أو كيفاش مشات العادات على المجتمع و كيف كانت ردة فعل الناس الرافضه لهاذي الإسلام.